ཆེད་སྲིང་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན། ནག་ཆ་ལོ་ཆེད་སྲིང་མང་པོ་ཡེ་མཁན་བརྟེན་བར་ཡོད། དེ་ནང་བཱན་ད་ལྷ་བུབ་ཚིམ་འདུལ་ནུང་ཆེ། ཨ་ཀར་ཀོ་པི་ཨོ་ཀྱི་བཀྲ་བཏོད་ཟིན་གྱིས་བཞར་མོ། སྙིང་གཡོགས་གྱི་དོན་འདུས་མེད་གཏུག་སྐོར་ལོ་དང་གཅིག་ཆུང་མ་མི་འོང་ངལ་བཏེངས་འོང་། ཁ་འཛད་མཁན་བརྟེན་བར་ཨི་གྱི་བཏེངས་ཆེན་པོ། སྙིང་གཡོགས་ཀྱི་གདོང་ནང་གི་བཀྲ་བཏོད་དེ་གྱི་བཞིན་ཡོད། ལས་སྒོགས་པོ་དངོས་སྤྱོད་འདི་མང་པོ་མེད། དེ་ཆེན་ངའི་མིང་ངོས་ངོབ་ཅེས་ཞིག་གནས་ཡོད། མང་པོ་མང་པོ་ནག་ཆ་གི་ཐོབ་ཧེང་སིའི་ཨིན།